Jaa kotaq ak'ach kik'ar este ke jenaj re' rijawunaq ki'wii pa awuu' hat ki ki wul pach ke wulmood naye'eem koon pan paat y kej ki'owura awuu' ja'ar wula kotaq ak'on ki cuado ja'ar wula jenaj ke nkima je' keh kik'ar ki'yaajwa y <hesitation>